Zah zao ôhatra kô misy gargotte raha tiàko ambidy aminazy, mamboàtra jileby regny zah, de mokary, mokary ambazaha. <noise> De i jilebo amizay roa karazana, misy le mofo akondro, de misy le vita amy la farine fôgno. De misy koao jibijibo, mofo ambazaha izio vita amin’ny vanille io atôko aka miaraka. De misy koao <hesitation> mivarotro pakopako zaho.